Yukƚ oime oyoavƚ mokoi mbae oime yukƚ ma jaƚguäju güajuva jare ikuiajƚva jaema yande yamboyea yae yayapo yave jaƚgüaju guajuva mbaetƚmavi jengätu jokua yukƚ ikuigue rami mbaetƚma oyoavƚ rangagua oyovake ipise kirai ndipo oyapo esa mbaetƚ ikui